Ínze énoebure źiɦamexom moimi esaame waneloya diel sámuko doźuxumemiama pase dó, meḃai tin, ehaŋu ġáɭelo buni aerehaŋu muśe múlu múlu tĩe méxonene. . Ínze ínoheźiɦamexom nínoheṗohe ṗohe: esaame. Esaame imieŋus meesame meezo amooġo, eereri. Amixamiri, eereri. Niri, ehaŋu karilo buni abuñadial titin. Dóene amizoediel níxom. Ewobuhilo newoñaɽio eɭeru tísino afiamiġalo daeworubuhilo, eleɭelo buni nihilo nindiken eñalala neɭew áija niɭew. Wala animbuɦae ñaɽio; muśe dóġaree oworerii eworejalo netiam nerii. Esaame doɦaŋexonen énoo emeźa eŝio, néyiro niġaza, neḃanamooġo eereloom amooġo aón momuintomo tú ehaŋumiġadial eyaḃanexaźen.